Zero, dimy, folo, dimy ambin'ny folo, roapolo, dimy amby roapolo, telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amby efapolo, dimampolo, dimy amby dimampolo, enimpolo, eni- dimy amby enimpolo, fitopolo, dimy amby fitopolo, valopolo.